Mi wiyan mo min on waine kaza mi nani kubaru dow o bangi nden mi wallimo seyo massin miɗon yelanamo khairuuji ɗuɗɗi